في هد الحالة كنفضل نكون بحدي على أنني نكون مع العدو اللذوذ، بوحدي ونصنع من راسي صديق لراسي ونفكر في طرق مختلفة أنني كيفاش نقضي الوقت ديالي كيفاش نجبر الحل لراسي